انا انفضل نمتلك قوة بدنية خارقة. لأن القوة البدنية الخارقة داي هتخليني نعمل حاجات كاتير انا نفسي فيهي: منها الطيران ، منها مثلا السباحي، نعمل اي حاجة انا كان نفسي فيهي، فالقوة البدنية افضل بالسبنة لي. يعني هنعمل ايه لما نقعد نتحكم في الطقس. هي القدرة على التحكم في الطقس بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايداي. فالبتالي انا نقدر <hesitation> انحدد ان انا نفسي نمتلك حاجة نقدر نعملهاي. فأنا نفسي يكون عندي القوة البدنية الخارقة اللي تخليني نعمل كل الحاجات التانية اللي انا نفسي فيهي.